Ndwom yj adze a m'enyi gye ho ara yie djm ntsi mebjpj dj mebjyj cdwontonyi tsitsir kyjn dj mebjyj obi a cka adan ho a cno so yj tsitsir. Siantsir nye dj, ndwom yj adze bi a sj edze wo ho kjhyj mu na eyj no yie a, cma wo sika ankasa ankasa. Yjhwj hjn Ghana ha adwontofo a sika pii na wcwc. Ma ctc do ebien, beebi a ebckc biara wcsom wo soronko koraa.